کوئی سمندری جیون لئی کورل ریف بہت مہتوپورن ہن۔ کیونکہ ایہ ریف سمندر دے تَل وچ کورل پولیپاں دوآرا بنائے جاندے ہن۔ پولیپ کیلشیم کاربونیٹ دے بلوک بنا کے ڈھانچے تیار کر دے ہن۔ ایہ ڈھانچے چھوٹی پرجاتیاں نوں آسرا دِتا۔ کورل ریف وچ کئی طرح دیاں مچھیاں، کیکڑے، جیلی فِش اتے ہور سمندری جیوناں رہندے ہن۔ کورل ریف پورے سمندری ایکوسسٹم دے سنتولن نوں برقرار رکھن وچ مددگار ہن۔ ہن اس توں علاوہ کورل ریف تٹی علاقہ ہے